<noise> bithon ji nchu jan bangia chun xran china 'ian nixingama'a nean thisubao kjio pero ndathi ngakji nch'o ndathi ngakjin nda thu thixi ngamana na tan nuna nk'e nithjo kin nginito suba enero', febrero runi thukin a n <hesitation> ayo randa junio nda ta taxin chrin nexin xinda tha texeni kin jenun marzo nu junio, nu julio, abril, mayo, junio, julio nua diciembre nu ndaxexi thukina thana yen thu ix'e nii ndithu thukjin na the semaia nina ntha thani tengani o nisu thide nithjani nchi gripa por ni ndithu thukin nithuno diciembre' ku enero nu.